مقدار التمارين يعتمد على عمر الكلاب، سلالته، حالته الصحية الكلاب النشطة مثل الراعي الألماني او لاب اي لابرادور، تحتاج الى حوالي واحد الى ثني اثنين من التمارين يوميا، اما الكلاب الصغيرة و الهادئة من ثلاثين الى ساعة وحدة من التمرين اي- و الكلاب الخاصة اي قد تحتاج الى تمارين تكون اقل مثل المشي الق القصير او اللعب الخفيف.